Misy fiantraikany be le fomba fandrahoan-tsakafo amin'ilay otrikaina tokony ho azo amin'ny sakafo raha ôhatra legima raha andrahoanao regny tsy de tsara andrahoigny elabe fa lasa le otri-trikaina lasa maratra fa izy koa ôhatra voamaigna ndraiky edy regny, regny tegna tsara atao andrahoigny ela atao masaka tsara de <hesitation> lasa malemy izy de miboaka tsara le tegna tsirony.